Ngu sientu̱, ñujún kan ku̱ tjíón ñujún, ñujún kan ku̱ tjíón jyán, ñujúnkan ku̱ tjíón yatu, ñujún kan ku̱ tjíón jyion, ñujún kan ku̱ tjíón, ñujún kan ku̱ teñujún, ñujún kan ku̱ tjíón jyán, ñujún kan ku̱ tjíón jó, ñujún kan ku̱ tejngu, nujún kan, ñujún kan ku̱ tie, jyán kan ku̱ tjíón, ku̱ tjíónjgu, jyán kan ku̱ tjíón, tjíón ñujún, ñujún kan ku̱ tjíón jyán, ñujúnkan ku̱ yatu, ñujúnkan ku̱ jyon, ñujúnkan ku̱ ón, ñjún kan ku̱ ñujún, ñujún kan ku̱ jyán, ñujún kan ku̱ jó, ñujún kan, jyán kan ku̱ tjíón ñujún, jyán kan ku̱ tjíón jyan, jyán kan ku̱ tjíón jó, jyán kan ku̱ tjíó, jyán kan ku̱ tjíón, tjíón ñujún Jyán kan ku̱ jyán, jyán kan ku̱ tjíón jó, jyan kan ku̱ tjíójngu, jyán kan ku̱ tie, jyán kan ku̱ ñajan, jy̱a̱n kan ku̱ ñajan, jyán kan ku̱ jin, jya̱n kan ku̱ yatu, jyán kan ku̱ jion, jyán kan ku̱ ón, jyan kan ku̱ ñujún, jyán kan ku̱ jyán, jyán kan ku̱ jó, jyan kan ku̱ jngu, jyan kan, yachátie ku̱ ñajan, yachátie ku̱ jin, yachátie ku̱ yatu, yachátie ku̱ jion, yachátie ku̱ ón, yachátie ku̱ ñujún, yachátie ku̱ jyan, yachátie ku̱ jó, yachátie ku̱ jngu, yachátie, jókan ku̱ ñajan, jókan ku̱ jin, jókan ku̱ yatu, jókan ku̱ jion, jókan ku̱ ón, jókan ku̱ ñujún, jókan ku̱ jyán, jókan ku̱ jyán, jókan ku̱ jó, jókan Katjíón katjíón, katjíón, katjíón ñujún, katjíón jin, katjíón yatu, katjíón jyon, katjíón, katé ñujún kate jyán katé jó, katé jngu, katíé, kan ñajan, kan jin, kan yatu, kan jyon, kan ón, kan ñujún, kan jyán, kan jó, kajngu, kan, tjíón ñujun, tjíón jyán, tjíón jó, tjíón jngu, tjíón, teñujún, tejyán, tejó, tejngu, tie, ñajan, jin, yatu, jyon Ón, ñujún, jyan, jó, ngu.